සීය, දෙසීය, තුන්සීය, හාරසීය, පන්සීය, හයසීය, හත්සීය, අටසීය, නමසීය, දාහ, එක් දහස් එකසීය, එක් දහස් දෙසීය, එක් දහස් තුන්සීය, එක් දහස් හාරසීය, එක් දහස් පන්සීය, එක් දහස් හයසීය, එක් දහස් හත්සීය, එක් දහස් අටසීය, එක් දහස් නමසීය, දෙදාහ. දෙදාස් එකසීය, දෙදාස් දෙසීය, දෙදාස් තුන්සීය, දෙදාස් හාරසීය, දෙදාස් පන්සීය, දෙදාස් හයසීය, දෙදාස් හත්සීය, දෙදාස් අටසීය, දෙදාස් නමසීය, තුන් දාහ. තුන්දාස් එකසීය, තුන්දාස් දෙසීය, තුන්දාස් තුන්සීය, තුන්දාස් හාරසීය, තුන්දාස් පන්සීය, තුන්දාස් හයසීය, තුන්දාස් හත්සීය, තුන්දාස් අටසීය, තුන්දාස් නමසීය, හාරදාහ. හාරදාස් එකසීය, හාරදාස් දෙසීය, හාරදාස් තුන්සීය, හාරදාස් හාරසීය.